Men omlet va oddiy qovurdokni judayam tez tayyor bo'ladigan ovqat deb hisoblayman, chunki bularni tayyorlashda o'n daqiqa yetarli hisoblanadi va bular juda to'yumli ovqatlar sinfiga ham kiradi.